Wayi lo Itali drɔnh, to'o ha'iri we lii, lampiri romɛ na, ba romɛ na. Ba'a ninɛ ba mana ho dimiɲanh, ba mɛna ueh ba mɛna, eehh oyi'a bio dimiɲan bepɛɛ a yirɛmarobe, sino ba romɛra ba mara ho dimiɲan cooh, aba be buara yezu mu.